ɓiɓɓe leydi Belejium, ɓe Masara'en, jutuɓe, ɓe jinnaki e dina, bo ɓe wodi kolte e nyamunda e janngirde boɗɗe a yiɗai ɗe, ɓe njoɗe nder marle.